Kodi ndiaandiuu ndiaandiuu ja xi'idiindo tendaako'ondo kodi di'itna tniindo ndiute te ndaanda'ando nda'ando nuundo, nu'undo jiaa kuja kadando ndiuu inka ndiuu ja ndaako'ando.